अगर आप खाणों ते तपौंण चांदन यानी ग्रिल कन्न चांदन त येते सबसे बढ़िया सुझाव अगर म्येरू चि त भट्टी पर करा। अपरा घौर मां चुल्लू चि, चुल्लू पर जन हम क्या करदन हमरा पहाड़ मां अल्लू ते पकौंदन छिन, तपौंदन छिन आग मां भट्टी मां डालदन। तन्नि बिहार मां क्या करदन लिटटी चोखा बणद। तेमा लिट्टी ज्वो ह्वोंदि ना, तेते चुल्ला मां डालदन। तख तपौंदन छिन तेते अच्छा से। त सू जो कोयले ताप रौंदि ना, ते वजह से खाणौं भौत अच्छा <hesitation> तरीका से तपी जंद। अर स्वो खाण मां भी भौत स्वादिष्ट ह्वंद।